Ndaa duuɓi ɗi mi suɓtata, kanji woni duuɓi nogas e jowi. Gam nder duuɓi ɗo, mi laatoto e mi cemmbiɗi, mi laatoto e mi saati, e mi yamɗi, e boo mi mari bawɗe, e anndal, e faamu.